E chi ni sacciu, iu di solitu manciu sulu la nsalata e nenti chiù. Putissi mai sapirini parrari? Nun pensu propriu, chistu nun è argumentu chi mi piaci. Comu dicu sempri iu haiu la passioni pi li feddi di carni, qualsiasi carni, iu scialu. Mi piaci macari lu pisci ma la carni la manciu chiù friquenti cu lu beddu cuntornu di nsalata. Chistu ci sta, e macari un pizzuddu di pani friscu.